أـجدر أسبح وأركب الدراجة أتعلمت السباحة أنا صغير تجريبًا بعمر الخمس سنوات كانت الأمور يستغرق مني بعض الوجت عشان أتعود على الحركة الصحيحة أما ركوب الدراجة تعلمتها بعمر السبع سنوات تقريبا كان أسرع لأني أتعلمت خلال أيام جليلة.